Sun stait ën ver amis për ti perché l'ai sempre giütate anche ënt i mument che l'avìe da manca e anche a fe i travaiot e lon che i era da fe, suma sempre giütase mi për ti o ti për mi e cuindi dizuma che a resta sta amicisia e andrà avanti ën bel po e bon